زه لږ تر لږه څلور ځله د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره ځم، یعنې په اونۍ کې یو ځل او ځینې وختونه ډیر. هر ځل چې ما د خپلو اړتیا وړ خوراکي توکو او نورو خوراکي توکو د اخیستلو لپاره له یو ساعت څخه ډیر وخت تیر کړ.